Izy moa zany tsy sy raha, gn'amponga avao gne lalako, amponga gne lalako da igny zany afaky kapoignao ame tagna, na afaka hanina amigne hazo hazo, lefa mampiasa hazo igny moa zany da akoraha hoe tena professionnel da ndre tena e mahavita an'azy.